जु आलू छ तै थैं क्या करा कि तुम सुखै द्या ढंग से। फिर तै थैं तुम पैक करी तैं ढंग से जै म एयर न हो या हवा न हो। तन तै थैं पैक करी ते फ्रिज में डाल द्या तब हु लम्बु जीलु।